أ-أعيش حياة جيدة يعنى بالنسبة لي تحقيق توازن بين السعادة والراحة وتحقيق الأهداف، أنها-أنك <hesitation> تعيش بسلام داخلى تشتغل على طموحاتك وتستمتع باللحظات الصغيرة في الحياة، الحياة جيدة بس ما تعتمد على المال أو النجاح المهم بل تشمل العائلة والأستقرار والصحة النفسية و الجسدية.